Ana suti ya barari, mi suti ya barari ki wuta ya ɗena darnititsi ka kura wa, yana dameti tsi ka kum wa, mi wuti nɗivirna, ndivir pinau ko nɗivir mthlika sukwa thliva ki dinga simari yaɗena palthli sikwarwa, thliva ya ɗena paltiwa, ya hara thliya amma misha ye tsokti sima ashina ki sim ɗipiwa, mi ki sim tahu ya tsokti jakti simni ɗipiwa, amma thliva ya hara thliya pal yakwa simari a ɗena mzerawa, thliva an kura sukwarina ka ɗivir mthli, amma shinkafa ana tsu difi aɗena tsaili miyir nawa, anti yana bir shinkafa wa. Taliya mi kwas tsuwa ana hilanti kuti, a vura tiha, anti yana kwas taliya wa, shinkafa tsuwa a ɗena than tirawa, amma ɗiva ka thliva ya ɗena ɦirkikawa, an kura susumirna, mi wuti divir mthli ki sirna, mi shinkafa hathu tsuwa ki shuta, tsu ya ɗankera thliva ni, ko yan ufti kilfa ala madanchar, ana ya dati thlivan ka daɗɗawa ki sirna, ya ɗena hir sukwa ka mal wa, thnti ik kila, thir thliva. Yaɗi ka sukwa damwawa, amma mi kurti wuti ɗivin shikenan, amma taliya mi sim shina ka sim ɗipa a putsali tiha, sai ki zari i kwas mopu ka mal ki pusali tiha, i kwas jalopu ki pusali tiha, to yaɗena damititsi ka taliya wa, amma nɗiva ka thliva ni, an kura ndivirna, ko an dumame anti ndi hara, mi nɗi ni diva thu shinkafa ipila ya kwaswa thu yini mi sukwa thliva ya thuwa ki sima amma sikwa mishi tsuwa yaɗena damititsi ka su kwa mishi wa ya na hir mishiwa yana hir tabwa ka aleyeho wa, iyakaci ana sukwarna dukun tin an thliva ni, ɗiɗi pa ka tahu yan dari, ka daddawa ya tari, kula daddawa ya tari, mi wuti maggi ka puwa mi wuti antim ka thankir shikenan yanga shuri antimni yanga msirakur maginakwan shikenan zamanir kum kirawa an shlivan kulum kawai an susumna ya dena sim sudamwo kirawa. Amma mjilaka da bara sukwar damwa kada sima ama ana yana path thi sukwarnawa ko yanta hara mifa kwa thlivan yana hir ka thliva kur kaza gomgornawa ko kulin mi lifi thlivan anti yaran dang thlivan anti yara simari iza thlivanma isim thlivanma ambira isibila ya jamka tsu ki sim thlivan.